إجازتي المفضله هى العيد الصغير لأنو فرصه باش نجتمع مع العايله و صحابي و ننحتفلو بعد شهر كامل من الصيام، نحب الجو لفيه مع الطقوس التقليديه كيما الفطور المشترك و تبادل الهدايا و خاصة الهدايا ديما نتحمسلهم برشا، ديما نحس بالفرح و الطمانينه في العيد خاصة مع التقاليد التونسيه لتعطينا شعور بالإنتماء و هذا شعور ميتوصفش.